सारंगी <noise> एक लाखड़िया से बनियों रेवे। यो दोई हाथा के बराबर लंबो रेवे। <noise> इमें लंबा लंबा तर ख़ाचिया रेवे। अर लाखड़िया पे कला से बनावे अनिए। ओर 1 बजा बा को रेवे जानिए राते प्रोग्राम ना में। बजावे जसा भजन होया <noise> जागरण होया कीर्तन होया। अण में अनिए बजावे अर ऊ तारा से ही बाजे। सारंगी में नीचे ढोल सरका रेवे जीमे आवाज गुंडावे जिसे आवाज बायरे हीट। <noise> अन्यीय हर कोई नि बजा सके अन्य बजा बा करने कारीगर। या फेर कलाकार छावे अनीय बजा बा करने आपने शिख नि पड़े। मेहनत करनी पड़े।